Maro karazany rolahy ñ karazany frômazy: -Misy ñ'atao hoe frômazy maaaafy mivaingana avy añy Angletera. -Misy ñy frômazy malefaky bakan' Italy añy. -Misy koa ñy frômazy mahery sady maiky bakan'Italy avao koa afaky anaovantsika lasopy. -Misy ñy frômazyy soa sady matsiro.